Fiantraikan'ny fomba fandrahoan-kanina samihafa amin'ny otrikaina azo avy aminanjy an de, <hesitation> karaha vaomaina zao an, andrahoina ela iny zegny vao azonao otrikaina aminanjy satria raha tsy malemy tsaramaso an, tsy azonao zany sy otrikaina aminany de anana ndreka anana anana le izy masamasa maitso iny mbana legioma le izy tsy masamasaka tsara iny, iny no tegna azahoana otrikaina aminanjy de fruit ma efa karanzany voankazo an hoanina izy le hoe: manta.